Tɔ! Kusonong ikyɛng fɛ anet fɛt, imi se azihom ayɛt ari, inon se nayɛt iwɔp, atukak in sɔ ashi fe in di men, atukak ni in tsɛt nayak ni nyes, ki in ne ni kɔ in rɔng, ba in kyem in nye ikikak bá. ni in men akɔng in, atukak ne banet angwa di nang nayak ni in ya. ama in ren, banet azumung ke, ni ren ikyɛng fɛ ise yɔkɔnɔng ɔng, ikikak bɛ faw bá, nkyɔrɔk se pet yɔkɔnɔng ɔng i kyem i ra ikikak na kasuwa bá. nɛk nkyɔrɔng e mak itsɔm, ke i da shan amaija yɔkɔnɔng kudu me ba fɛ agup afaa ne aton e, ke name na kan ayi, ba fɛ agup amang ayi, nkyɔrɔk e fes kyɔrɔng. Ikyɛng fɛ anet fɛt ide ise goot ni nom kuzining, ke ikyɛng dɔng fi iyit kap e azeng ma, banet yit ba ba se ke yame bá, ba shim ikyɛng fɛ ba tsin rɛp ayit iwɔp ngɔn ni shan ide kagbung na kayit iwɔp. ba ba tung itsɔm itsaap ni ne bá, atuk kak na kak da tung e, atuk kak na kak ba da tung e bá. Ni zeng ikak, ki ngɔn shim i da shan, kushonong yit in ra yit, ki i da shan amasara i da sak, se i tseng na kasuwa, i da tsi shan azɔng, nɔng i da bin bene, i tsɛt iwu azeng ayɛt ari, ba da sɛ wu bá, se i bɛ na kasuwa. Nɔng da na tsi shan iwu zɔng. Tɔ!, ni zeng ikak nkyɔrɔk e kaduk ayɛt amasawa me na kayɛt ari, dong kari me i kyem i sɛ ikyɛng dɔng fɛ iyɛ ngɔn shim bá, nkyɔrɔng e fes pet kakye, kokye, kakye fɛ i da ra yɔkɔnɔng ɔng i bi tsɔm, i dorok fok i no i shan ikyɛng, ikyɛng fi i tse de ma ngɔn di kama ba tung itsɔm e, ngɔn ɔng mi fɛt itsɔm e. Ikyɛng fi i da shan ifɛ agup kusɔk, da bereng ide ana nawop, kama ba i mi shan ikyɛng bá, nkyɔrɔng e yɔkɔnɔng ɔng in rɔ makiy. Nɛk anɔng. ikyɛng fɛ anet ya ide yame ni kyɛk, ba da kyem i ti ya ishim iyɛ ngɔn kƴɔn tɛ fɛ a di se yame bá. A se i da ya ning, har ni sɛ inam ni di te, ama yɔkɔnɔng ɔng da ker, ki i di anet tsin ya inam yɔkɔnɔng ɔng tɔ a yet arum ne, anet aratek ne. Kyɔrɔng in teng, ikyɛng fi in sɛ yit in nye yit akabɔk ke, ba na kyem in ya yit ikyɛng dɔng fi se kamar ayame bá. Kazatse me tse ka te pet, itsɔm ɔng fi i di ki tarang nnon ifa, kai, ikyɛng e rɔ, nɛk anɔng, ki in te yit gbinging ba in da ta yit bá. Kyɔrɔng in yiring yit, akyɛ na fi isak, nrɔk i bɛ natu kan, itsɔm ɔng i di se yame, di di <hesitation> di anet ikan e, de yɔng ba da ka nɔɔk mo akat nɔng da bin di di kafin di bɛ na anet ikan, da fok itsɔm kamar akyɛ yi, kakye itsɔm, kazatse me te pet yɔkɔnɔng ɔng. Nɛk anɔng, in ra yit awon adakunom, kakyɛ in fɛ yit igwɔm ide, agwɔm ayo shan, na fɛ yit na sɛ yit a faw awɛ, ni ikyɛng e ban barang. Agwɔm yong da fɛ shan, na fɛ yit na sɛ yit afaw awɛ, ni ikyɛng e ban barang, tɔ! In ren yit ke akyɛ na bá. Kunom ne ku ren nkum ikyɛng fi itse.